Laha aminakahy manoka aloha tsy haiko raha io satria raha tsy de fampiasà loatsy sady raha tsy fahita matetiky. De tsy haiko hoe raha saha- sahala manao akory zao raha masiny fivarota zao na masiny famarota zao.